أكيد التعليم مهم جداً <hesitation> للمجتمع في أسباب، أول سبب أنو <hesitation> التعليم بيساعد على تطور المهارات والمعرفة اللازمة لبناء المجتمع، كمان أنو <hesitation> التعليم بيعزز التفكير النقدي والوعي الإجتماعي، بيساعد الأفراد على إتخاذ القرارات، والتعليم كمان بيساعد في التقليل <hesitation> من الفقر والتمييز ويعطي الفرص للجميع بغظ النظر عن خلفياتهم.